Jarita bahasa toma dunia, bahasa tam dunia <hesitation> mote ngare na waro ge, na tama calatomdi ratu rora nyagi raha se raha, ena ma dofu, bahasa enage ona so pake tama ona na bangsa ma siyoko, bahasa enage ena gate ma rupa bahasa inggris, bahasa prancis, bahasa jepang, bahasa jerman, bahasa arab, bahasa cina. a duga ngone ahu toma bangsa indonesia ngone so pake bahasa indonesia, mai ngare <hesitation> ahu lahir se ahu lamo toma tidore dadi ngare so pake bahasa tidore, bolito se maku dahe yang waro. Yo waro bahasa tidore ua ngare so pake bahasa malayu maluku utara <hesitation> balito se ona ge tama maluku utara ua ona tama mansia kie gulu-gulu, kie rimoi se ngone ua ona na daerah rimoi se ngone ua, ngare ge musti pake bahasa indonesia, ua se bolito se ngare maku dahe se mansia tama ona waje mansia bangsa regu, bangsa indonesia ua gate bangsa jerman, bangsa belanda, bangsa inggris, ge ngare musti fo pake bicara inggris yali, subabu ngare bicara inggris dadi kambo-kambo.